أفضل طريقة ليا باش نبدأ بها نهاري هي تقرأ القرآن، <hesitation> تبدأ باسم ربي، باش يتعدى لك نهار مزيان، نهار حلو، <hesitation> ذيكا من أعز الحاجات اللي تنجم تعملهم في الحياة كونها تبدأ بقراءة القرآن، تبدأ بالأذكار، <hesitation> باش يتعدي لك نهار مزيان، باش يتعدى لك نهار متفائل، باش يتعدى لكيش نهار فيه متاعب، ولا فيه برشا سلبيات.